لغة أمي وأبوية الأم هي اللغة العربية لأنهم عرب يعني أمي وأبوي ما في منهم أجانبي وكذا، إنهم بمعنى أجانب غير ناطقين العربية وأجدادي نفس الشي كلهم لغتهم الأم العربية لأنه طبعاً نفس الشي، ما كان في العايلة يعني زواج من أجانب وهكذا، فالحمد لله اللغة العربية بالنسبة لنا هي الأفظل وهي الأجمل وهي نعمة رزقنا فيها يعني نحبها.